Tambien tuwi comunikatzäjkyajpa entre jete, je yomopäji'k na me'tzyajtäjpa wa'ku parejo wijtyaju, wa'ku avece tu'mpäyajpa tuwi wa'ku kyokijpyaju tuwi por que tumtumä syunyajpa je mismopä tuwi' y na me'tzyajtäjpa entre jete y tambien wijtyajpa kumku'ojtyi, tzu'kä'yi yakti ti'ora wijtyajpa, hay vece mantonhyajpatä tzu'kä' jentyi nä wijtyajupä y avece minyajpa jejtzye äjtyä anhkä'ojmä jut'tya'p tzyäjkyajpa bulla titya' y ijtu jäwyojyajpapä, gente'i creetzäkpa diferente, pero jejtzye'p wijtyajpa kumku'o ja'ku wijtyaju, donde quiera ijtyaju ja'ku wijtyaju, donde quiera mantonhyajpatä nä wojyajupä, nä jäwyojyaju titya'majyaju, y gente nämyajpa que por que nä'k manhu ka'nämi u por que nä'k nyenu toya, nä'k nyenu titya'p jete tzyamyajpa, y ijtu nta nyä'it'tyo'papä' tuwi por que kyi'sayajpa que por que malota'mä, pero tuwi tambien cuidatzäjkyajpa täk jiko'nteje nä'ijtyajpa wa'ku ijtyajupä täjkoj